Ña'a chí ti xhika kuii <hesitation> tí nrekuti ichi loco navantuchí, ti vichii kutinrion'nró ti vichii kutiuté ati'ó mundo já kiti ni'i, vichi kuti'á yú mundó tuandó xhivichí, donan xhikó nani tín.